ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب، المفتاح هذا كان سحري يفتح أي باب مهما كان مغلق، الشخص اللي يلاقي هذا المفتاح قرر يستخدمه بحكمة وصار يكتشف أماكن وأسرار ما حد كان يعرفها من قبل.